Taimaa om <hesitation> sääne Aasia riik. Tä om häste vihmamõtsanõ. Ja sääl om peris olulinõ roll om turismil. Ja sääl oldas hariligult häste sõbraliguq ja ka häste huvitõt nigu välämaalaisist.